لا مأمنش مش بؤمن بالاشباح في ناس بتؤمن بيها ممكن أن هما بيكون عندهم الخوف اكتر شوية أن هما ف بيكونو متوترين او قلقانين <hesitation> اللي مش بيخاف منها بيبقا شايف ان هي دي حاجة يعني مبيفكرش فيها اصلا ف الواحد لما بيفكر كتير في حاجة زي دي ممكن أن هو يخاف منها اكتر